Teako aloha ñy mino ñy divay lafo ñy viliny. <shushes> ñ'antony: -Tsy raha mitovy aminy ñy divay mora vily raha reñy; <shushes> tsy mitovy ñy fomba nañamboara ñ'azy. ro tsy mitovy koa ñy fitaova nampiasàny ñy amy ñy famboara ñ'azy. fotone. tsy mitovy ñy tantara ndra ñy mariky andesin-drozy. ñy faharetany koa tsy mitovy.